Ny hevitro manokana dia tena azo lazaina ho karazam-borona ny pingouin satria ny pingouin manatody sady manana elatra fa tsy manidina izany hoe ny sokajin'elatry ny pingouin ah de ao anatin'ny ilay antsoina hoe elatra moignon fa tsy elatra afaka manidina.